Ndipibia kwenye kwenye binga kwasili wapo kama ngu wazidi shukufidia. Kwa mfwano, ngu weno kwenye Angangala kwenye ngu wazidi shankania kwa uchusu mumunda. Ngu wadi Angangala. Ngu weno kwenye Ngu wadi mapela kwenye, mapela ndio basi bilondu mumunda, bikaleti bilondu mumunda. Ndio basi bilondu.